Irô mpandroso sakafo àby àby io ndraiky zen̈y. Tokony mihaja, milamin̈y, aviô mahay mandray olo, madio ndraiky, mbala malaky koa zen̈y rô miserivira fôtiny fa lafo zen̈y sakafo ambidin-drô.